Lu scrusciu di na porta ca frisca mi fa pinsari a na casa vecchia china di storii, mi riporta a la menti li pilliculi di scantari nta li quali ogni scrusciu è mutivu di scantu. Mi duna un sensu di angoscia comu si qualichidunu stassi pi trasiri allu mpruvisu. E mi fa pinsari a lu tempu ca passa.